Esahino khuiniranga mushipindi sha nembolakwa shenyala khurura nomba erufi khulwa okhutsia khukhaba shindu shio khuranga weenya okhutsia paka obe nende wootsitsanga wo omwoyo kukhuriree shina kuburire kutstsanga shoonyala khurura tsa nookoiwe otsitsanga hena ta otsitsanga abandu wo okharire shina waomanyile otstanga nende lengo yo otsitsanga ni lengo shina yotsitsangakho shinga sia enyala okhuenya khurala okhutsia abundu aa abundu we mba ninzitsanga enzieyo shiharanga shindararulattsa manzia abundu nengorwe enzitsanga hena tawe nomba otsitsanga abundu nomba otsiraa khumundu fulani anandu fulani khushipindi fulani shiabaa notsirekha kho soonyala okhurura bustswa ohang’anga mbu otsitsanga hena otsitsanga hena tawe shinga sye nerura kenyekha erure nomanyire enzitsanga alishii enzitsanga mmilimo chio omwami nomba khumilimo chio iwanyi. Mpaka nditieleavwo tnzitsanga kho khubandu barslanga nomba bachendanga kenyekha norsla notsia nomba norsla notsia abundu elewa otsitsanga abandu kabila shina lekha khurura buts wa mbu otsianga tawe onyala khutsia abundu handi ne kakkhairayo nomba otsie abundu handi ne mmakhono amabi nomba tsie abundu handi ositchi nomba okore. Onyole efamilia ingo ila irakhukhabanga wakora mishiurababora wotsitsanga tawe norola notsia obundu eshindu shio khuranha boraraa notsia abundu eshindu shio khuranga boraraa abandu baa enzitsa abundu fulani kakhaba ndakora nomba kakhoba ndakoyana okhabile abundu fulani okhusula muhorara ma mutsia abundu wo mukorwe fika eshida kho norura mundu yesiyesi borira omundu enzitsaa kakamega e nsitsa mombasa enzitsaa nairobi enzitsaa kisumu ili notsiayo nokoyana okhabile kisumu obabola no munwa kukwo otsire opana khutsia tsa noharera ma bitsaka khunyasia onyola binyasia mbaka mutchiredio soonyotekha wa wachia tawe.